tawtaw burun after abesu dum desa ni ingam naungo kodum nyamata kodum joina kodum nyamata kodum joina ghera de pipbiong dum tam miso lungo